Na pincar rtë kullurë, më vjen ment per esempiu gjith unazat, gioielli çë kish nona, <hesitation> më vjen ment një par këpucë çë kisha kur veja te skollët medi.